पेंसिल नो काम असर होगा तेनें एक लकडी द्वारा बनावली। होगा अंदर एक कार्बन है एक सोली होगा पतली ची तेनें। अंदर नाकली होगा काम रहा है पेपर पर काई कागज पर। काई पर भी चलना है ती पहले कच्च काम करें काई भी। चूलना चीज़ ती चूल सके चाकू है चाई पहले सापनर तेरे। एक उपकराणा अच्छे है तेरे ती चूलीना उपयोक कर सके। अपनों कच्च काम रहा है यानि कि मिटाई सके पलिन लायन। काज़े डबल उपयोक कर सके लिखीने मिटावनों कर सके। असे काम कर पेंसिल।